Nyoowe omubwomezi bwange niina enganjaani eiina. Engaajani eiina emyaka yaabo boona netandiikiira ha'myaka makuumi abiiri kugarukiira ha myaka abbiri naitaino.